اعتقد ان الحيوان الذي يمثلني هو البومة، لانها ترمز للحكمة والهدوء، وتفضل التفكير العميق قبل ما تتخذ اي قرار، وتحب انه تكون متأملة في، وهذا يعكس طبيعتي وشخصيتي <hesitation> في-في البحث والتأمل عن الامور، وحبي للهدوء.